Rawandu so ene holla giɗli mun e joomun uurnoto ɗum, willa laaci, fijje mun, ine diwa, ine ɗeero. Kala to joomun yahata, yahdee mun. So mun kadi arti, doga jaɓɓo ɗum, reenta, wofa kala ko takkii ɗum. Rawandu ina yiɗi joomun no feewi.